enang enimol nako lepo kalapamo o moska. O moska awego lepo kalapago, moska ule nado, nammee lepo peekala pawago sawen, gale lupe maskai. Moska o, moska lepo sanasa, moska awa pekalaka, tatai naba polanoka wes ena tee moskanga leko o polo wiko napo taila moskong moska ule, lepo sanasa, te teba wesko. O moska, ninang ninawetekeka awa tabeng, moska ule pawa katabuko, oskatabumo. Peepo ale ispo pepo wema moska, skabe ainan tee moskai, pawa katabio, sikabeai, napo Tee otoio, pawago otoio nap moska mokenna poainen pekala asin wau, kole e leainna tunaup, tunaukote ila woai. Tee tewago oh, moska nne lep kalapago. O meka ule pus maaa. O pus pekauka wau, tuna tuna gauko, eng moskai ka ule olowa ouko. Moskai te ppus pekala olembuno ka ule wata, wata uko owepe. Napo kokole, kokole ka pekala iopitoko, ka moskai wata upe, wta uko. O maska, nimpoi, wetago wi, wetago kalapako pekala polo wiko wetago. Tee moska wata ai te polake, nanawai nanama, nanama tei moskai, moskai nai awa talipi oh polo agee wei Tee nanako, tee moskai nupi tee polo nanawe. Nammeke nupualupe polo, lomangoina te polanoka. Tee moskai nai, moskai la ula naapo moska wono, meno uwai la elila. Moskai wonowono uma, wonowonoi uma, welo pole o, pole otauwainang taweliai. Teka kuwisi ka tewa, teka moskai moskangaleko, moskai lema, ka wonowono uko nado watu ako. O moska ule, lepomeke tabeng, alo ule nado nga nala nawato. Napo ule, moska nadonga waika baanga isawalamo, kitaunga ka ule, tei moska, taba isawalawai, ale nitowai nammeenga meeke isa westole. Nado waikeba kolapuliko tee moska. Waikes a awa ouwai o, waikes, painanaka awa ouwai o panna. Pannaka mo- ninawatewa isauwai, waike ka ninawatewa isauwai, moskai ka moska waike tauwaluko. Teka pannanai tauwai moska. Napo moskai nugamai, moska manikumana tauwalupe, moskai nugannai ka nugannai tauai. Manikumanai ka manikumananai tauai. Napo moskas wolupo ule mokaulima taba, katabuliko. Peepo naaula taitai taula ukai poai, wolupo, wolupo pouliko lepo. Nimmpo enimol na malaka, wolupo tang sikabalima nanako. Moska wolupo we katabulio panna olola. Panna oloko, panna olomaka taida toloko wikai, awaka tali toloko o imaiko, ang imali. Apong peekala ninna oleng gawamo tee, awa talipi ang imali napo ang ngo tee kauwai ka. Tengka woko kauwai, wamalika kauwai. Tee moska tee gonai ka amako. Opong ule nne lepo kalapago o moska, lepo meeke peekala pang pagagogo pakumukong os katago, taitai wesko, napo isago. Moska nga lepo isamaleko.